﻿Sayohat qilish, bu faqat joyni o'zgartirish emas, balki bir-birimizni yaxshiroq tushunish imkoniyatidir. Siz ham biz bilan borishni xohlaysizmi? Birgalikda sayohat qilishni kutyapman.